<hesitation> huhuhi me klo elu ka ba moazga esa khpa oba rurii gbole oghre ya gboŋ lo, oghre ye gboŋ ichuku nga moasi aba odŋe moasa ba gbu odŋe akwe moazga sa khpa ka he sha mbo akwe ya kpla ba ŋwo zuba ba ŋwo si ygi ma ba sakhpa lo ba ŋwo kpohwo baŋwo gŋoraŋ lo, ayakpla lo ŋwo gboŋ lo ichuku mo tumatu, mo enhra mo masin, mo eshre, la amahwon, la atsa he, la ibye duka ba gŋo si ygi ma, ŋwo si oba nha ŋwo si odi odŋe maasa se ba nga moaphu lo obamo aphu lo a akpatpa la wo ma me, mo ase lo ygi abi, oba mo ase lpatspa me ygi abi mo sa ashe a kpron ovhro nga azga eshen ovhro aygi ami asi sakhpa asi ygi oba mo asi sa zga ma oba lo bmye ovhro gbu omba chken nga moantzalo obamoantza lo hwo nga mo sa suknu sko lo ashin ygi aygi ashe nga mo si masin moasi ayakpla ahwon mvye atama oba moasi ygi ma gu le abase rii obalo dzu ma nga mo bala hwo ovhre bala hwo ovhro ba hwo ovhro gbu okhro chken ba lo bmye ba ami mbo amhmo ma gule moase ba zga nga moaghb si ada moari nga areŋha sko oghbo gŋa nga bmi rii. <hesitation> sekampa he lo mo la azga lo ka he shambo obza moa la akrohen la lo aba moa akro hen he mo la azga to sa mo a la silo askavi onum ha moa la sbi bo obza moa aba fa kahe tutum ba <hesitation> sa agi ezo ga moa of a a a asbi lo owo ba moa agbi l awo obza moa ba ga asan lo, moa a fulo ga awo oka la awo agbo me to ame lo asa lo asa lo abmo asa asbon dodom moa asi lo agbon nwo ogbon lo sa ba odne nwo sade ashe odne gno nwe kloo ori ehan nwo klo kpo kaha ehen saka mba to mo a aba fale moa ash lo a kpo ovo asle zga ashe agi ami elo abmo ovo agbo okro kyen ngo mo askun asa lo moa asku aza lo moa za lo sa askun aji eshin owo ba moa lo abmi moa ble lo aka la abmi owo ba lo abmi at sema sun moa asa o huhu sa hwo ma sa moa atpi opi lo tpi lo tpi lo owo ba la azain mo ba za ayle zgno ga moa akpo lo ga mo syi ago ada moa are ga afa also asa iniye asa azga ga moa agba sa da moa are ba odne ae na asko ga atukun azo ugno ari